बहुत सारा खाना ऐसा है जो बुरा स्वस्थ पैदा कर थे। जैसे मसालेदार खाना होगिस । ऐसा सब्जी जेमे अधिक मात्रा में मसाला हो लहसुन हो प्याज हो। और अधिक मांस के उपयोग भी करे ले दिक्कत होयल।